Namo toma labino tora re sari ngaramoi ge duga mano bato, yo gahi regu ua se yo mati soro iya ino sodo hai, ena soro iya ino gena ge sari ngam gena bato, yo tarifu rai ge yo otu ma'.